Aparaviki mboapi institución ndie, jaema <noise> jokua mopetiñavo, oime anoi <noise> correo separaikipegua <noise> javii anoivi se sembaiño <noise> esa <noise> aparaikivi jokoropi oyemboevaereta omeevaera iparaviki jokope.